हमका बियर या वाइन में से वाइन पसन्द है। क्योकि वाइन तानव से राहत देत है। अउर वाइन में मौजूद कुछ कम्पाउण्ड जो कि मष्तिष्क में शायाराटरिन के इस्तर को नियनत्रण रखने मं मूड का बेहतर अउर सक्षम बनाने में मदद करत है। वाइन डिप्रेशन से छुटकारा उई दिला देत है।